أفظل إني أشتغل بوظيفة أحبها براتب منخفض، لأن الشغف بالعمل يجعلني أشعر بالراحة والسعادة كمان حتى لو الراتب مو عالي، لما أحب اللي أسويه أكون أكثر إنتاجية وأحقق أشياء عالية، أما إذا كانت الوظيفة بدون حب حتى لو كان الراتب عالي يمكن ما أستمتع بيومي وهذا ينعكس على حياتي بشكل عام.